اذا تريدين تاخذ شوفي اذا تريدين تاخذين صورة واضحة يعني زينة لواحد فانتي لازم اولا اذا بره بعني بالشمس لازم الشمس تكون بظهرج مو انتي مقابيل الشمس وتاخذيله زاوية بحيث هو تكون بنص الصورة وشسمه و تضبطين الاضاءة وتضبطين اذا يحب يعني اذا المقابيلج يريد فلتر تعرفين يا فلتر تاخذين بيه